<noise> Fitila wo agwanda imfani gumo-gumo andamanize se. Ni dii fitala da agono ni se asinda nan kaŋ nisi hini ki kway. Nangu kin do din da dama akan fitila din kaŋ go ni se. A imfano kan aga te ni dii ba kubay ra no nigo furo ga wala taray ga saji niga hini ka sambu. Ni dii makewayi ra bumbo no niga furo kine nima kway ni dii fitila din niga yadawa ki di nankan niga sankom di sarki no da sauran su no. Ni di kubay gono niga hini ka fitila din yadawa ni dii niga di haske niga di nankan kamata nima gwaro ki te har kan niga te. Amma kubay ra ni bumbo niga shakkunno kine hay kubay goono matano ni gite mata no ni gite. Wu ceci irise fitila wu keki iri se fitila wo keki irise fitila zama kuba baa gumo wallahi ay gogi hayfowu keki, Wu keki ki kande ay se filla. Ni dii mo fitila wanda amfani agwan da muhimmanci kan fitala ga zama ni dii ba saji kwayan no fitala din da go ni se niga fattan di ni hari niga yadin ka te hari kan niga te. Di makewayi ra no niga fitila haskawa niga dii haske. Ni dii mo agwanda muhimmanci kan aga te gumo don sabili da ni dii fitila din agwanda imfani andamanize se fitila gwanda imfani gumo. <noise>